अर्जेंटीना जो देश हे वो यूरोपीयअन रीति रिवाज आऊ अमेरिकन परंपरा से मिश्रित हैव। अर्जेंटीना जो है ओ यूरोपियन नेशन म एक देश हे आऊ ए देश म जो टांगो जो खेल है ओ बहुत लोकप्रिय है।